Atateɨ avae a tu supe se sekorepoti riru, se billeterra jaema ya añae kiraita ayapo, tae supe kua ipuere vaera jae seraro ajata aeka jaema ipuere vaera ayu amboepi ani ipuere ra jae supe ome vaera ara se jokogui taikue rupi aru amboepi, jokua jae teita supe yaesa ikirei ome se